Kuuroo pur woola ŋaa ifele niŋ yee kuuroo bondi bii woo mbinaa kuurool la ibe jiioo biila yaa ke waarol kono ye siila ye faanoo bula jioo kono yaa kuu foo aye seniyaa fess bii lee ordissaweloo naata feŋko ye omool naata kotoloo nata bare kunuŋ, ňiŋ saafinoo kiliŋ dammaa nka tara sorale wola siwoo lem ňiŋu aduŋ niŋ ŋaa niŋ ŋaa soto na feŋool si seniyaa man ordissawel taa man feŋ feŋ taa nsaa kuu mbuloola foo aye seniyaa fess ŋaa jaa.